كما تعلم يا أخي أنا لا أعلم في اللغات غير اللغة العربية أتقنها جيدا وهي تكون تلك اللهجة أتحدث بها، إذا حدث مع الجزائر ومع التونسي ومع ليبي ومع الكويتي مع جميع اللغات العربية اتحدث بها، لكن اللغة العربية الفصحى بطلاقة هي أافضل شيء أتحدث به.